Chikodoña chín iin ditá chi chikodo ho o on. rebanada jan ha a an. rebanada xhí. tichí jan ta chikodo lia i'in ta dikan ta xa ku kuchioña, ha a an. tona ni kidao iin, iin tasajo ta chio ho o on. tikomi ta kadon ti chín yá'a jan ta rató ho o on. rató tichi jan ta ha a an. kineo rebanaatí, ta ha a an. chioña no'o ho o on. platillo xó.